انك تعيش حياة كاملة بدون ما <hesitation> تخلي اي اثر في حياة اي زول ولا زول انت مرت بيهو دي صعبة شوية، لانو اي حاجة صغيرة انت بتعملها ممكن تمشي بعيد مع زول، لكن ممكن تقول انك تعيش حياتك بدون ما تعمل اثر دائم في المستقبل، لكن بتأثر على زول واحد على الاقل اكيد.